Hammer can drop nail in a wood when you use ley force sir like you knacking sunni <hesitation> you know you want knack once you knack you hit ley hammer on ley nail a will go in ley wood <hesitation> you know la how you see it about.